Ee uwarna un na'i sam ambe wena sa sabun seri ita ma ur ambe wana un na'i sa si eu si ni'a bua kurung mele ma'e mau wena umsi siswa usae lo oha lasi siswa usasu sasu sasu su salaur re sa ire hipesa'a tane'e sipa akoi yale sipa akoi mesa eruwa mesa bersia karna si unar lo'o una pakera mesi siso sa so sa so sa so sa soulo re'i lau mite sasiu pako iar ne sabon sabon taa'm una isa sabon lau pa dunia unesa susah lo'o sabon sa taa'm jadi sipake'e buah kurung mele nalo'o si sabon mosa ure isa tam ni ite duniai moderen duniai sae canggi rein jadi reisa pake'e sabon sabon olama pakoi reisa sabon sae mane sabon rupa rupa mo una isa mo sa sabon lau pa mo ambe mena si papa ama pakean na sa sinia sahe sa boku baba guru memane ma'e sipake'e si papa ama'e rua mo amau eru wau persia na tata ena taa'm rei atanei ite pake'i sabun ma'e Sabon daya le'e sabon sae mane mo mame mena manusia una esa sabon sasa sa taa'm mo lebe pa son alae ite opa muri re'i jadi una iri iri iro he sabon re isa iha le na lo'o resa'e rehe ana bisai su umma bisai paha koi bisai nusa inane bisai una sae mane ya sabon lo ue ama erua na bersia amane ana walama nau bersia karna lo ue ama hidup rei reo jadi wana kalu ilala le malala le mano manusia ami mina matu wau na isa simusa sabun laupa sabun musa laupa apalagi naina waktu se an ase pame mena si solu ra solu ru sa parang o parang jadi sabun laupa mo ni ei pamuri sa taa'm ite sa sabun he ana sabun ma'e sae mane pokonya i una sae mane sabun ro lama jadi i una sae se sae sa'a wei pake'e i are aturan oli ke sa Taa'm sa ita ma susa lo sae i eu ni akepen susah ini awera susa ini asae mane susah sabun re isa e remam reguna lo'o ama erua ama ina nae nusa ina ne i nusa pakeane i una ama sae mane ya sabon kalu unai manusia ma pi wasa taa'm si pake sabun taa'm ma'e i hese i hese naloi ni akepen naloi iha le sabun re ire he sabun re isa re mampaat sa he ana lehe wana yo ama pakean na ama ina na ama eru sae mane na lo'o ama kehidupan re'i jadi i nusa ama <noise> nusa ama eru ware isa aue na sabon kalo sabon taa'm liem me um tehem eru ware umai umai umai kalo sabun taa'm sa una sae mane bisa taa'm mo kalu sabun ro lama muna orio pa orio pa sa sabun re'i jadi kalu pake sabun re ire pake sa awumem pake o oli oli mo im sam mo raku e hu raku sabun re sa muna sa ehu sa sa ehu saya sabun reim Wai li eu li eu tam ni ili eu opa e sabon re'i li ori sabon re'i mo ae sana una ro'e ro'e sabon ma henten hale henten hale henten hale yo mu una sae sa wonia re ire uwa na ya e pake'e oli oli mo awe mo una e pake sabon ma'e sabon loue sa mane ma'e wanale wem kalu nam pake sabun sa pake oro ua na lo'o ini a sabun re sa susah ita upa muriri atani pake'e sabon sae mane mo una e manusia mo api uwa sa sabon sa taa'm mau ana amereio manusia mo api uwa sisi le uwe ma sa una esa para nia jadi si pake'e ni o pakeane se si pake'e sae sa si pake'e si lie ida ere ihi rei sa sabun sa taa'm tasi etu eru le na si eu si ni a baba guru melena si ni asa ae lena na bisa sipapa erua mo kalu tam sa seririo pakean na sue tehe eru ina ana sue tehe eru jadi wana le uem yo mae mae na kalo ite dunia ine haha kan rein dunia he hakan rein sa Iteu pake'e sabon ri ana se masyarakat kagen le jadi pake'e ne sabon sa pake e ua na sebab i kalo i pake ero ero e tam lam sa asa taa'm ite tuma tae tu mata la ese ana ese ipa ke'e saer sei lam sasa lam sasa yae o lam sasa sa ama sasa sa taa'm